Ia, koa hevitrinakà tokony misy fanamby fo zen̈y olo araikiaraiky. <hesitation> Aviô aminjay zen̈y izy afaka miain̈y tsara fiain̈ananany. Fa tokony misy fo zen̈y oe ty zen̈y ty zen̈y fanamanakà.